و الله أفظل أموت قبله لأن فكره إني أشوف شريك حياتي يموت قلبي صعبه چدا ما أبغى أعيش الألم و الحزن ذاك و أحس إنه بيكون أرحملي إني أروح قبله.